स्वस्थ से समझौता कइले बिना कवनो मनई के अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनावे के कई विकल्प आजकल उपलब्ध बा। आजकल मनईन में शुगर के समस्या ते जइसे आम हो गइल बा, लेकिन शुगर ग्रसित मनई के भी मीठा खइले के इच्छा होला। एक परिस्थिति में मिठाई खाइल बहुत नुकसानदेह होला काहेकि ओमें ढेर मात्रा में चीनी पडल रहे ला। जौन शरीर खातिर बहुत हानिकारक होला। लेकिन आजकल शुगर ग्रसित मनईन के साथ-साथ स्वस्थ मनई भी शुगरफ्री के प्रयोग करे लगल बाड़े। जौन चीनी के एक बढ़िया विकल्प हो। शुगरफ्री डारी के बनल मिठाई के शुगर ग्रसित मनई भी खा सके ले।